Grazie, sai propi pa coza l'avrìu fait sensa ti, al eru ënt ün mument che riüsiu pa a pensé lon che fe, l'eru propi ën dificultà, ades duvrìu cuntinué a travaié ën manera rapida e ënvece, pöi se l'ai ancura da bëzugn comuncue ven-u a runpite le scatule e parei riese ancura a deme 'na man e finuma sto travai për staseria, dai grazie